دراسة التاريخ جدا, من خلاله نتعلم من أغلاط الماضي, ونفهم كيف وصلت المجتمعات للمنظر اللي هي عليه اليوم, التاريخ يعطينا دروس قيمة, تساعدنا نتجنب الأغلاط, نفهم المعتقدات, نتأكد ونمشي على خطى السابقين.